I raha diako aminare atô angal- anapaka volo e, ke alohako atô zany atao misy sanga hely aketo avike afara akao amin'ny sisiny aka tapitapahiny hely de atao lavalava amy niveau akato de amy sisiny akato tapitapahiny hely koa ze styla tegna tiàko.